Mi kenyit ake nekituun kolechon chii yakaiwe kong'ung komakeperupu lakok, sap isiche lakwet itar kenyishek aeng' sikosich anan ko somok sisich ake nepo aeng', soko sokokonin ang'ot nafas iin iyae kiy, ko itun akeer ale ng'u iman, kamu, ng'ap ikeer chito ake nekirupu lakok, komamii kei ne kiyai, kamu tepche ing'weny kityo akoi, mamii kei ne yae, ko king'ayai kunoe kimwaiywa chichoe, akeer ale ng'u maya amu anyoru nap anyoru napasit kenyishe choee aeng', ayai kei, ayai kasit akeer ale ng'u maya, kaikai sa yae kuno, kamu ng'ot kasich is lakwet, asich lakwet kotar lakwet arawek sokol, asich ake, ara ilen ka mii kiy nekayai, makatepchi asikishe kityok akoi, ko kyakeer anyun kyakimwawan chitkinyei komaya kapsa, kyasup kiyoyo aker ale kyanyor kelchin, kamu kyanyoru naf kyanyoru sait, kyanyoru kas- kasarta nekyayai paishonik chuk.